عام طور چھُ اَتھ کَتھِ پٮ۪ٹھ اتفاق یِوان کرنہٕ زِ پلیسیبو چھُ غٲر اخلٲقی ییٚلہِ امکہِ استعمالُک نٔتیٖجہٕ چھُ ناقابل واپسی نۄقصان، موت، یا باقی سنگین بیمارِین ہُنٛد امکان۔